Itsuanii bɔ, nɔ makutuʒɔ ɛvʋ la nuu <hesitation> itsuwuni, itsuwuni adu ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ. <hesitation> unaʒɔ nawidiɛ tatɛkuani okede ɔkesetu kawu. bakuna kutu aamu idiani, unɔɔdu nimali. Ɛdiadu ana ʒɔɛ nu naŋ gotsu, ɛdini anaʒɔ nuu <hesitation> maogen tatɛkuani itsuniadu ɛlʋɛlʋɛlʋ: bua tatɛkuani alɛ imɣla. Muaw kpɔsɔɛ la e unaʒɔ n itsuwunani la. <hesitation> una yɔmadʒa ɔkpɔdu nitsuli. Ɛ mu itsuwue maŋgɔɛ tala, <hesitation> alɛɛ anoo kelee e ɛkʋʋ mu <hesitation> ugbataku kebenyuia, muu ɛsɛdi oeewle la mɛɛ ebe ebe ebeyɣyila keboonyia. Maogɛnɛɛ, tabi ɔdʋ anatikedi li Ku nine kele mɛ tɛtɛkuini tala ɛ anekele Tutu wani ayi usɔkɔni anɔɔ keleɛkuni. Bɔ mu idetsi sutala mɛɛ ee anaʒɔɛdi nu ɛɣla: tɛtɛɣla ɛa. umu tɛtɛɛ tɛtɛkua aduenie ayɛsɛ da nawunani itila. nu ɛɣlaɛ anayɔɛ ɔnakpidetsi. Kumu abesili ayɛ la mɛanadui nu e uvali li kafono sili Ku unaa une kele. Dɔŋka itsuni adu ɔdu. Netemu nɛdini. Ɛɛ dɔŋka ɣtalafa ɛdis. Tuneyiee la ŋtɛ muɔkpidetsi su tala mɛɣlasi bua mu atikesi misu tala mɛ kuma be yugbata ku kubenyuia la mɛɛ ɛmu itsuwuni. atami usukɔ la munayɔɛla yoneyɣ ee nu kuonenyuia mubuiɛdi, aba. Mɛ tititsuani la ba ɛfualaku nɔta naka makatu vii atadʒamɛ, mɛkuɛ mɛkuɛ mɛkuɛ wuamu <hesitation> tu sɛ bekele. Mɛ tititsuwani la alɛ kuɛdi Ku una una une yɣyi Ku une nyuia fuadubui ni; bua ɛdiɛ ɛɣlaɛ tala mɛɛ muafobe siliayɛo mana yɔɛla yo yɔ kpɔdu namɛ bapɛ kabe siliayɛ kubayɛ.